لو هكون حيوان بري هتمني الي انا اكون زرافة لأن الزرافه بحسها كائن لطيف كائن حتي لو هو حجمه كبير اوي كدا بس مبتستخدمش حجمها ده في إيزاء حد وعلي طول دايما لطيفه مع الناس كمان الزرافه شكلها جميل اوي اااا أتمني أن انا اكون زرافة بصراحة